हाय तुमचे स्वप्न मैतनस्ताना एक बरे जीव आमी जीवपी। पण कियेर जाए तेह मैलार तरी पण आमका आनी किदे जाय पडता।